Ny azahoako antoky aloha fa ampy soa proteiny nohaniko na de hoe tsisy hena loha sakafo iny, hoe zaho ohatry ny hoe mahazo hery avao zaho na tsisy hena ara iny sakafo iny. Tsy malaky mosary, mifantoky soa am’zay raha ataoko. Tsisy hoe malemilemy, nefa le raha tsisy hena.